طعامي المفظل هو الكبسة، أولاً نبدأ بغلي الدجاج مع البهارات، و ثم بعدين نضيف الرز والمرق، واتركه ينضج، وبعد لما يستوي أزينه بالمكسرات والزبيب، وأجدمه مع السلطة، وبكذا يكون الطعم خرافي، وكل واحد يذوجها يتمنى إنه يذوجها مرة ثانية.